ஸ்பாகெட்டி பென்னே லிங்குயின் ரிகடோனி. பார் பாலே டார்டெல்லினி லாசக்னா மாக்கரோனி. ரோட்டினி குண்டுகள் கான்சிக்லி எல்போ மாக்கரோனி. டிடலினி ஓர்ஸோ பொலெண்டா க்னோச்சி ரவியோலி. அக்னோலோட்டி கனெல்லோனி ணிக்கொட்டி. புகாட்டினி கேபெல்லினி தேவதை முடி வெர்மிசெல்லி. புசில்லி காசரேஸ் காவடெல்லி ரேடியேட்டர் பச்சேரி. அதுமட்டுமல்ல! நூற்றுக்கணக்கான பாஸ்தா வகைகள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான வடிவங்கள். அளவுகள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் உள்ளன.